Për fe ün'escürsiun ënt ël zainu bütu ël mangé, pöi dopu bütu ün cambi intero, pöi apres bütu magara 'na maia pi spëssa, 'na giaca a vent, se vun ën muntagna ël pasamuntagne e pöi m'portu magara la tenda perché sai pa se pasu la nöit fora